Wanu sə mi ɗakə gəbəl gawtəl lə ryə dəl iyə ani, dina rya mi wayawan gawəl gəbəl niisə nə kawminu aare getənəgə yotə sə wrə samsəm səwrə nə kawminu nə gbanu kawminu nə ar aada ar yenə rə ai niŋ ani bə mi kən re rekə ar kaw ar yenərə, dəl yenə rə i remi ren kpikə nantə etər kaw minu gam nə kə aa da gawtəl dina al lə ryə niŋ ami bə ko namya pat, i remi ren zokə nə gəənsə mi bə mi rey ren zokə nə gəənsə sə konipinya, dina iyə gəgən. Mi min ga gəəsə minə sə ən ani min ga gbamsə minə sə ən ani har niŋkə bə riwdəgə ən aniryə sə aare resəgə musəpa gərigə nə kaw mime nə yaw minu nə gbanu kaw minu, har niŋkə ani.